Sabil na paida sosai i mbasu kə nin ayuwa gaɗa kasin <noise> sabil bee ɗawu ima sabil na paiɗa, sabil atu aviya nyim bee dawu gusus kasau sasad men se nda dlamau na sabil. Dan ba sabil danbare tunu wa ci ai ko jankarr men aɗa gara batana nɗiwa ka lawan gamsək na aɗa gəri a rakan a tlada aku gəri. Gusku kasau ni təfayi sabil tuku nasara latidi wa wa sosai gusku kasau tamke wa tlama gara fatawan ke ka lawan tiyi pespes gəri gaɗa wana na sabil amman inde na sabil bi nin aida ka lawan wana ban gara.